इटली के पाक शैली। इटली म पाक कला के खासियत ये हावय। के हर क्षेत्र म अलग अलग स्वाद अउ विशेषता हावय। इतालवी व्यंजन स्थानीय सामग्री अउ मौसम के अनुरूप व्यंजन के मिश्रण हावय। इटली के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन ये हावयं अरंसिनी। दक्षिणी इटली के सिसिली द्वीप के ये पकवान। तले चावल के चेस्टनट ले बने हावय। ये गोली म कीना टमाटर के सॉस। पनीर अउ मसाले भरे जाथे।